Eh aranndewol kam awaran a fista foti naatude pañali e hoore baby. Foti hokke ko ɓuri nafaade, naatude pañali ngal so aɗa waawi. Naftu yaaɓde ko fow, wi'ude ndiyam ngal ngam. Kammunde ɗum to wujjooje